Nisë të vunj fruta si mango, ananas o luleshtrye ndë bledhér. Shto lëng portokalli o ujë për ta holluar e pak kos grek për të shtuar proteina. Bluaji për rreth tridhjet sekonda njèra të marrësh një pije të lësh e pa kokrriza.